Ny ampoga zegny zegny karazagna raha <hesitation> karaha boriborindraha misy <hesitation> tahogny jusk'ambany izy de asampy any ave tadiny de agnao amzay kegny arakaraka le hira tiagnao aboaka le fomba famipipipehanao azy.